كان عندي دمية كنت مسميتها حسنة، <hesitation> كنت مرة احب العب معاها كانت لعبتي المفضلة، و <hesitation> كنت احسب يعني مسميتها حسنة لانه كنت احسب انه لمن العب معاها الله حيعطيني حسنات، لانه هي شكلها حلو، وكنت دايما العب معاها بس بيوم ضاعت للاسف، وهدي يعني ذكرى سيئة.